Won duranii atin ta dursa sagale restaurant ama ta hotelia lakisii. malatin lakiftet sagale minket biteddi. sagale tannen won at itaat sagale midan ka mana biteddi kummum biteddi ka woatin bitetot gudio hin bitetinii garaman sit ziditi ta lamesit wonak hinboganen won birri itin darinii wom tan basic sagale sun fait tanum biteddi deqi nyaadini akan diqo si qar qarti basic fuud yani atin nyat sun sunum challa biteddi won gudda bitte hin yakinii mal.